كيف أنظف الثلاجة، إيقاف تشغيل الثلاجة، إزالة المحتويات ،وتنظيف الرفوف، وتنظيف الداخل ،ومسح السطح الخارجي ،وبعدين نشغل الثلاجة ،وبكذا تكون ثلاجتك نظيفة ومنظمة.